ख़ुशी शब्द से हमर दिमाग में इतना ख्याल आएल की ख़ुशी तब होएल। जब आदमी के सफलता मिल जाएल अच्छा काम हो जाएल चाहे। घर में अच्छा काम हो जाये अच्छा घटना ओकर साथ। हो जायेल तो मजा आ जाएल चाँद खिल जाएल। गांव में तो ख़ुशी लोग मन दारू पी के नाचे लगथे डीजे बजाए लगथे।